من اكثغ الصفات الحلوي واللي تعجبني وتجذبني بالشخص المقابيلي هي التواضع ، المتواضع تغشعو يعطي قيمة لنفسو ويخلي الناس الحولينو تحبو وتقدرو ، والأشخاص اللي تغشعم متواضعين غالباً يصيغون بمناصب تليق بيهم وهما يضيفون للمنصب ما المنصب يضيفلم.